Kai macin kam goɗɗo on waɗi ɗum so wala no ɗum mara emotions ɓana inno aɗama ngam goɗɗo on waɗi kanju waɗi ɗum marata emotions